Oha ori oha oha oha ofra oha oyin oha otno oha ofin oha ofuha oha ofote oha ofuyin oha ookobo oha okobo achen oha okobo aha